<hesitation> וויזוי א פען ארבעט. ס'איז דא א- ס'האט אסאך שטיקלעך וואס שטעקן זיך אזויווי ארויס און ווען ס'דרייט זיך <hesitation> מאכט עס אז די לופט ארום זיך זאל זיך אזויווי ריקן- זיך מיטדרייען און ס'ווערט אביסל מער לופטיג. <hesitation> ס'איז- מ'צינדט עס אן און ס'דרייט זיך זייער שנעל.